عشان تربط حذاء اول حاجه هتجيب الحذاء اللى انت عاوز تلبسه تانى حاجه هتحط رجلك الاتنين فى الحذاء رجلك اليمنى ثم رجلك اليسرى تالت حاجه هتوطى رابع حاجه هتربط الحذاء زى ما انت تحب الرباط الايمن ثم الرباط الايسر خامس حاجه هتكون انت متاح دلوقتى ان انت تمشى